<hesitation> ɗereji meɗen kayeji e buli ɗi bindirta noɗe gaɗira, e tusa majje newuri e leɗɗe e bafe, ndiyam leɗɗe ni, e ceɓe leɗɗe ni, e bafe. Ton be keɓeta leɗɗe, leɗɗe goɗɗe shondi muɗum, leɗɗe goɗɗe bo bafe muɗum kan waddete ɗume haurete ndiyan ɗan, to un ɓiɓɓama ko una on ɓeɓɓe hawrite ndiyam ɗan siɓoto, to siɓama, e wodi shondi ko ɗan ɗiyan ɗan hawritinde niɗon shondi sai bele e dow danorgal ngal, danorgal ngal e gal fonna <hesitation> nder dan jutungo e yajugo. derewol maɗa ngl giɗɗa wurtingol ngol nini waɗirto no fadde, e wodi janne no latinɗe hannde e waɗa ɗereji. e ni waɗa ko watta ɗereji u jinnora yawugo kemme ɗiɗi yaru kemme jewi. hande keyre buri burgo illa no jungo gollirtano <hesitation> gakkade jungo ngon gollatano e rehol gotol-gotol kan waɗete e nder wakkati.